लत्ताकपडा तमान किसिमके होतहएं । हम बिनय अबस्था अनुसार काममे लगात हएं । जैसे कि पैधनमे, ओढनमे, लपेटनमे, भितर लगान बारो, बाहिर लगान बारो, बिछान बारो, जाणोमे लगान बारो, घामुमे लगान बारो, तिज तिउहारमे लगान बारो, होरि दिवारिमे लगान बारो, विशेष परिस्थितिमे लगान बारो अलग-अलग लत्ताकपडा होत हएं और परिस्थिति अनुसार ओढत पैधत हएं ।